Iirimaa um üts väega õnnõdu maa. Uma kiil um sääl häötet ärq inglüse keele puult. Ja noh, parhilla sääl ummaq jah, määntsegiq naaq suurõq firmaq istusõq seeh ja sis massurahha masvaq nii pall'o, et Iirimaa um rikkas saanuq. Muido tä um jah üts õnnõdu ja vaenõ maa olnuq. Ja ärqhäönü keelegaq.